في أحد الأيام، كان هناك شبح يخاف من الظلام رغم كونه شبحًا إلا أنه كان يشعر بالخوف عندما يحل الليل قرر في أحد الايام مواجهة خوفه بدأ بالتجول في الغابة المظلمة واكتشف أن الظلام مليء بالاصوات الجميلة والألوان الخفية بفضل شجاعته تعلم أن الظلام ليس مخيفا، بل مليء بالسحر، ومنذ ذلك الحين أصبح الشبح يح- يحب الليل كثيرًا.